Jadi munnya menurut ulun lah, munnya ulang tahun. Kita bapandir yang di usia ulun, ini dahulunya lah. Ulun kan ini umur ulun sudah dua dua lapan. <noise> Munnya umur di dua lapan ini bagi ulun beacara- acara ulang tahun tu sudah kada kapingin lagi pang kaytu nah. Jadi bagi ulun tu yang penting, <hesitation> kawan kawan yang parak, laki ingat, kuitan ingat. Itu udah udah cukup banar kaytu nah. Kaya, imbah itu kita makanan kaluar misalnya kaytu. Makanan kaluar, makanan di makan di, apa makan di di resto resto kaytu nah. Misalnya makan yang diketujui apa, itu sudah sudah cukup munnya bagi ulun lah. Kada sarana kaya ada ada wadai, ada tiup lilin, itu. Sebujurnya ini ada kisah, <hesitation> ulun itu kan bepacaran lawan laki ulun tu sudah enam tahun. Mbah ini kami nikah ini sekitar sudah sa- satahunan. Jadi <hesitation> kami itu marayakan ulang tahun lawan laki ulun tuh hanya di awal awal pamulaan kami bapacaran, di tahun tahun pertama. Karena ulun tu langsung protes ka laki ulun, sebujurnya <hesitation> aku tu kada katuju wadai, aku kada katuju wadai manis, aku kada katuju wadai- wadai- wadaian yang pangantin pangantin yang biasa di pangantin pangantin, wadai wadai ulang tahun tu aku kada katuju. Jadi munnya ikam handak merayakan ulang tahun lawan aku baik kita cari makanan yang nyata nyata kita katuju, kaytu nah. Yang, atau kita merayaakan kayapa kah bebas yang penting kada sarana ada batiup- tiup lilin, kada sarana ada wadai wadai. Karena pacangan kada tamakan, kaytu nah. Baik kaitu, munnya munnya ulun pribadi setelah ada apa ya tahun pamulaan kami pacaran sampai ini sekitar udah hampir lapan tahun <noise> tu kada pernah lagi ada acara kaya tiup lilin, ada kaya kisah kisah bekajut kajutan. Ah selamat ulang tahun, ada wadai, kitu kada pernah lagi. Jadi kaya, malah tahun tahun terakhir ini, eh isuk ikam ulang tahun lo? Handak apa? Kaytu. Jadi betakun langsung gin daripada kaya ditukar- tukarakan, sangkanya kada tapakai kaytu nah. Itu tu malah bagus kaytu, lebih lebih bagus ditakun akan langsung, kira kira ikam parlu apa? Kaytu nah. bujur pang munnya lagi halus, munnya lagi halus tu rasanya himung banar diraya akan. Walaupun kada pernah jua munnya dari kaluarga kami tuh dirayakan ganal ganal munnya ulang tahun tuh. Jadi yang ulun ingat waktu kakanakan itu waktu tk, ulun ingat banar waktu di tk tu. <hesitation> kuitan ulun membungkusi chiki- chikian perbungkus perbungkus, imbah itu dibawa ka sakulahan tk. Dibawa ka sakulahan tk, dibagi bagi akna lawan kakawanan. Mbah itu <hesitation> disuruh gurunya maju ka muka, ai yang ulang tahun maju ka muka jar. jadi <hesitation> benyanyian selamat ulang tahun, udah kaytu wara. Itu tuh bagi ulun waktu kakanakan, itu tuh rasanya wah, kaya sampai wahini tu taingat kaytu nah. Jadi mungkin bagi ulun munnya gasan kakanakantetap perlu pang diraya akan. Supaya apa yu lah? Supaya, itu tu momen- momen yang bagi inya tu tetap menyenangkan. Karena mungkin kasian jua inya, inya malihat kakawanannya ada yang diraya akan. <hesitation> diraya akan batiup lilin dan segala macamnya, tapi inya kada, kaytu nah. Jadi, munnya ulun kena ulun baranakan tetap pang munnya inya masih halus, tetap ulun raya akan, kaytu. Cuman, munnya ulun- ulun pribadi munnya sudah tuha kayni, ulun kada kapingin sama sakali lagi ada acara tiup- tiup lilin, dan segala macam. Ulun telebih- lebih- lebih memilih, ayo aku ulang tahun nah hari ni, kita makanan kaluar yo. Membawai kuitan kah, misalnya kaytu nah. Apalagi kuitan yang tinggal di kampung tu jarang banar kalo makan makanan kaluar tu, jarang jua kalo ada rumah- rumah makan kaytu nah. Rancak bemasak haja di rumah. Jadi, <hesitation> ajang supaya kuitan ni kada sarana bemasak nah, hari ini. Ayu kita makanan kaluar satumat, kaya itu nah. Jadi itu, labih ada kumpul kaluarganya tu nah. Momen- momen yang jarang banar kawa kita, apa yu lah munnya sudah umur kaya ini ni. Apalagi ulun- ulun yang marantau kaini nah, jarang banar tetamu. Jadi, biasanya ulun usahakan munnya ada yang ulang tahun, entah ulun, lalu ading ulun. Ulun baisi ading lo saikung, biasanya ulun bulik ka rumah kami. Supaya kawa, walaupun kadeda perayaan ganal- ganalan. Tapi setidaknya kami, apa yu lah? Di, kawa makanan kaluar kaytu nah. Kaya, atau munnya abah ulun ulang tahun, walaupun sebujurnya sidin tu kada pernah ingat ulang tahunnya. Biasanya munnya kami membawai kaluar, napang ya aku ulang tahun nah? Jar kaytu teh. <laughs> Urang udah tuha kaini. Diraya- raya akan pulang am, jar nya. Se- sebujurnya kuitan tu kada pernah lagi, kaytu nah maingat- ingat. Cuman tatap ai kalo yang dicari tu, <hesitation> lain ulang tahunnya sebenernya, tapi kumpul- kumpulnya itu. Jadi lebih ka situ, munnya ulun. Bagi ulun ni yang ideal bagi ulun na itu.